اول حاجة جيب فرشة سنان واهم حاجة تكون متغيرة كل تلت شهور واجيب معجون سنان بيتكون من الفلورايد بعدين هحط معجون السنان على فرشة السنان ، وياريت تكون الشعيرات بتاعتها ناعمة عشان متجرحش اللثة وابدأ بحركات دائرية اغسل اسناني من الاسطح ومن الجوانب ومن كل مكان وب- لمدة دقيقتين او اكتر يعني ع الاقل دقيقتين وبعدها خلاص